சுயாட்சி மற்றும் சுயநிர்ணயம் வெளிப்புற காரணிகளால் முன்னரே தீர்மானிக்கப்படாத தேர்வுகள் மற்றும் முடிவுகளை எடுக்கும் திறன், தனிநபர்கள் தங்கள் சொந்த வாழ்க்கையை வடிவமைக்க அனுமதிக்கிறது. தார்மீக பொறுப்பு மற்றும் பொறுப்புக்கூறல் தனிநபர்கள் தங்கள் செயல்கள் மற்றும் முடிவுகளுக்கு பொறுப்பானவர்கள், மேலும் அவர்களின் தேர்வுகளுக்கு பொறுப்பேற்க முடியும் என்ற எண்ணம். நிர்ணயவாதம் மற்றும் உறுதியற்ற தன்மை பிரபஞ்சம் நிர்ணயிக்கும் சட்டங்களால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது என்ற கருத்து மற்றும் சீரற்ற தன்மை அல்லது உறுதியின்மை என்ற ஒரு கூறு உள்ளது என்ற கருத்து ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான விவாதம். தத்துவ முன்னோக்குகள் சுதந்திரவாதம், இணக்கம், மற்றும் கடினமான தீர்மானவாதம் போன்ற சுதந்திர விருப்பம் பற்றிய பல்வேறு தத்துவ பார்வைகள். நரம்பியல் மற்றும் மூளை செயல்பாடு முடிவெடுக்கும் நரம்பியல் அடிப்படையிலான ஆராய்ச்சி, இது நமது தேர்வுகளை வடிவமைப்பதில் மூளையின் செயல்பாட்டின் பங்கு பற்றிய விவாதங்களுக்கு வழிவகுத்தது.